मैं गीत लगोणु पसंद करलु क्योंकि ये सी मैं अफणी आवाज अफणा नाम का साथ दूसरों तक पहुंचे सकदु। और लोग गीत थें मेरा नाम से जाणला। ये वजह से मैं वाद्ययंत्र बजोंणु ना बल्कि गीत लगोणु पसंद करलू